<hesitation> السيارة دائما ما تتكون من: محرك، وهيكل معدني، جمم، بطارية، نظام تكييف، <hesitation> وعجلة جيادة إللي هي الظمان، وكل ما كانت المكونات تشتغل مع بعظها عشان تخلي السيارة تمشي في <hesitation> تمشي بشكل سليم وتكون مريحة للسائق.